बताऊं ए नी भरोसो एक अशी चीज है कि अगर अपन ने कोई कोई पे घनों ज़्यादा भरो सो कर लियो और उन्हें अपनों भरोसा ये तोड़ दियो तो अपन दुबारा जिंदगी में कभी ऊ पे कभी भरोसा नि करेगा। भरोसा <noise> को मतलब होवे है विश्वास कर बो। अपन कोई कोई व्यक्ति पे खुद से भी ज्यादा विश्वास करा। की बई हा यो व्यक्ति मारो कदी भी विश्वास नि तोड़ेगा। यो हर कदम पे मारो साथ देवे। अपन ये ई व्यक्ति पे आतने विश्वास है कि तो कदी भी भरोसे तो नि तोड़े गो। अगर अपन न कोई पे विश्वास है कि यो नौकरी लगेगा तो ऊ जरूर लगेगा एनी ये विश्वास केबे है।